<noise> pues ina xa xudet weñe, xa kusati kusu xa kisi ti kusu te ndete weña in wuxa ñzana te kandete tinuu kolona te nxu dayuñi, nxu xefio nxu xitona ñina, te witu te xitona te kati tinixi, xa kati tindoo xakati, ndida na xa ni'iti we'e nxu xitona wilu.